In, in ñayivi tu na in valor sua va nayu nana, tu, tu valor sua ja ji xu´un tu, tu na moda ja kuayo xi ja xikoyo chi nayivi ma manii ji kaayo ja ntevayo valor chi tu ni in valor te vao chi ma ku ni kuao, ma kuni xikoyo.